Karazagna dite fantako a: misy dite veromanitra misy <hesitation> ravimboafotsy, misy dite ôliva, misy dite cannelle, misy date sa- dite sakarivo, dite sakarivo zao rehefa sendra misatra be igny de afaka hohanina izy, dite ca- <hesitation> thé-cao, de dite sotra tonga de rano fisotra foagna ataingina ampangotrahana de igny hohanina de efa mety atao dite.